دراسة التاريخ واحد المادة مهمة بزاف حيت كتخلينا نفهمو الحاضر ديالنا حيت بزاف ديال القضايا المعاصرة بحال الصراعات السياسية و التقافية و الاقتصاد العالمي كيكون عنده ارتباط بالماضي و كذالك كيخلينا نتعلمو من الاخطاء اللي تدارو من قبل و كيحفز لينا التفكير النقدي اللي عندنا و كيعزز الهوية التقافية للافراد و المجتمعات